بطبيعة باش نحب روحي أكثر <hesitation> ذكاء ونحب روحي ذكية أكثر ملي حاجتي ما حجتيش بها انا الشهرة ما نحبهاش بكل، مل نحبش روحي <hesitation> كل شيء مفرود قدام لعباد والناس كلها تعرف <hesitation> على حياتي الخاصة يبقاو يتبعوا فيا، نحب روحي ذكية نحب روحي <hesitation> نجم ن- نستنبط حاجات جديدة نجم نعيش بلقدا <hesitation> بطبيعة ذكا باش يخليني نعيش حياة ما خيرتي نجم نكون مشهورة <hesitation> بذكاء متاعي.